Sambong pammake mondeno me mabersih laluru sambong pamake mamepe paka wane bersih pamepe paka sambong ma mabersih piri piring mapi mabersih <hesitation> sambong te'e maugunane sambong sambong <hesitation>